Iho ñunu kaxhinro va'a nguina iho ñunu kaxhinró, vina iho inka kuu katuu ñunu ndojoka iñinro niko vichi vina niñonro njuna iin vinró kaxhinro iho umm iho este, tinda vanju na'a tinda iho, iho tuu iho azul, iho hi ndichi kue iho hi ndichi no'o iho vagina'a colores iho esteñonod joka ñiuu uka'a, xhindo nduburu hi ñunu ñee taka ndichi luchi ndakua bajuu nakanuu hí iho este umm he yee tinta fina kunu ndunubaju na iho hi kuu kandanro kaxhinró, nduburu kaxhiro mendido ja'a taka taka este tenda kua vina andana anka kunniti na'a njuene niuru ñunuu, madera vina menii ndinu inaka junida kate ndakua nagueru nanduu ndichi luchi.